So mi tefewo habaaruji bo mi aljo e mu'unanndi, mi tcamaymo Noy mi joɗirto e nder yimɓe, ngam mi anndi so ni a laatake mo un anndi, sai ta waɗi minnyal e joɗaaki e nder yimɓe. Goɗɗum fuf a waraata ngaɗa, ngam so un yi'uma.